ما في بيني أنا كالإنسان حاجة خلقها الله ما هيش بيش تكون كالإنسان لا تو تو تو تو مستحيل مستحيل بيش تكون كالإنسان على خاطر الإنسان مشاعره ما فمش كيفها بيش تقل لي أنا فيها مشاعرية فيها حاجة جميلة عندي أنا.